Pemanggang roti ana berkerja no mengumpulkan elemen pemanas yang diaktifkan oleh listrik, supaya menghasilkan panas untuk <hesitation> memanggang- memamngang irisan roti.